Pi lavàrisi li denti correttamenti è importanti aviri un bonu spazzulinu e sapiri lu versu di comu lavari li denti. Lu spazzulinu s’havi a utilizzari di ncapu a sutta, veni a diri in verticali e no in orizzontali pirchì è chiù dannusu pi li denti e po nèsciri sangu. Passari lu spazzulinu dintra e fora in modu di lavari tuttu lu denti e pi finiri, utilizzari lu filu ntra denti e denti p'aviri la pulizìa completa.